Binessun akinin wonni issah sun tumiet wonni sunii woin nyaata, sagalean kabeta, ama biness faan uffiran dorga ama won iss-iss duurati feet won sun faan uffirra dorgay, duumi woishin heteetu, innaman worana ama woin sagale fa nyaat sagale faan worrana kun bissan faanen unum dugani sagalenen, ammotu mara birri sagalum faani kabetay kabet.